Hati ekintu ky'okubanza ekindakira ku- kukunda, ndakira kuzaana baragyeta basketball, naabona obwire naanenda nk'omumwebazo nzaanemu na banywani bangye then n'ekindi, ndomweshongozi, obwire obumwe ndazaho kakye tu- tuhandiike, twegyezemu, nyineho munywani wangye arakora ebyeshongoro so naabona obwire niyo ndakira kuza hamwe n'okuhuumuraho, turakora munonga so obwire obumwe ndandenda manye ngu naaryamaho nk'eshaaha zangey nk'ina, hatiine orikunteganiisa.